Ta ngu lia nrua xi tinroyo ta, kidatia ña ta ngu ña na ña <hesitation> modo ña tinti nra iin, tikiñoyó a nra iin ti ka, ha nra iin kiti kuali kuali yó na tatú no lanruachí tinroyo ta ñatian ña tintan kinro tí jan tatu ti nroyo na nachidiku ñati xin lia nruati ta modo dikuan nguña ka tin ñati na kuchi kañati.